Suu a sa'a daja vi a nastutu da ñivɨ va kunta'an jinu jen kiji sutu jen sa'a iin misa jen no'o nuu ve'i a kuvi tee ji'i, yukuan sa'a daja neyu u'va maa xin tiuun jen kaji daja xi... iyo ka'an da ñivɨ tee yaa jen katie'e nu. Iyo ji'i daja.

Ka'an ni tu'un maa on... de nakenta'an ni jin ñivɨ axin ntaka nuu kua'an ni.

Suu nakani da ñivɨ ña'nu a, ɨjɨn, nkanta'an daja jin da ñivɨ kuvi ñivɨ Ocotepec. Jen iyo da ta'nu, ña'nu jen ntivɨ ta'an daja kue'e ñivɨ ni'i sa no'o daja sukuan.

A kuvi kivɨ niyɨ ki yukuan nanta da ta'nu ni'i, jen da va... ɨjɨn, so kuatyi iin nuu nu ka ni'i nu, xiko da sukuan, yukuan vi a ta'an ka ini ni.

Suu kue'i iyo vi kue'i kajin. Yukuan va iyo ka ñuu tyi ñuu vijin vi.

Kivɨ xinañu'un ña'an ni ve'i sikua'a na'yu tuni ni tyi ñu'vi ni. Kinoo maa ni jen no'o nana ni, ɨjɨn, kunee ni jin da ta'an kuatyi jin ña'an xine'e.

A yaji kuatyi ni ka vi nika, ɨjɨn, jin da titɨ kajin yukuan.

Iin yaa nani nutyi nuu yukuan vi iin yaa jini xini ni nti'in.

Suu, a sa'a daja vi a no'o daja jin da ñivɨ yukuan ve'i tiñu jin yukuan ni da tata ña'nu katyi, ɨjɨn axin tyiva'a daja da kanta a sukuan jen kumi tuku daja majan jen natava daja majan yute jin xinoo yaku yu'u nuu ve'i tiñu.

A ta'an ini ni sikɨ ni vi da tiluu yukuan jen sikuiko ni majan jen tyu'un nu, jen navi tyi, ɨjɨn, tava yukuan jiyo a kinivɨ ini ni axin iña kukuxi ki ni jen. ɨjɨn. Sikua'a ni jin kene taan ni sa va jiavi ni nti'in.

Suu a kuvi kaji daja vi a ka'an lu'lu, lu'lu kuatyi, axin neyu tiuun nuu nee on. Axin sa'a nu iin a ko'o jin da, da yuku kuviji o.

Suu a kumi on da yuku yukuan, ntu ke'en on kuatyi on yutun, yutun yɨ'ɨ axin ke'en on xituvi o da yutun na'nu, jin da yuvi tyi ntyu'un nu yaka jen nasa'a noo majan.

A kuvi ita neka neyu axin da ita, ka da ita sikɨ so'o, axin da ita kene tyiji yuku axin da ita ni'i nu tiempu niyɨ.

Nsama iyo jo tyi ityi va'a yɨ'ɨ majan vitan ntu ka tikatyaa jen nee ve'i va'a ñivɨ sava nuu.